Sezgi qaror qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi, chunki u ong osti bilimlarga asoslangan. Biroq, har doim faqat sezgiga tayanmaslik kerak, balki mantiq va faktlar bilan birga foydalanish zarur.